﻿I akam we shinara kabaani ti ku shiɓɓamon, moro minji shiɓɓaju sa mommo shiɓɓashi shinu diijin ke tei shinda aabo yapiju kupirai ta kishimom. Kpatte kemu waare shele shaabi kanugo kelenku yalam kidigo turero furo, wushina si shooje kama shiji milam shaaji gbonon kararan su shaagee dok kaelanku moi dishiju ka fokju turturgeju nwa deeju minu penan diijin ta poddo balalai kaelanku mo na kam wa shinar kabanim ti kuumingirem. <noise>